אלחובב ו אלאהתרם ראה כחאל אלג'ו ו אלהוואא, מאימכנש תעיש בלא ואחד פיהם, ולקין אם אצטארינה קנפדל אלאהתרם, חית אלא מאקאנש אלחובב, ייבקה אלנאס יעמלוך ב כראמה, יחליק תבני אסתיקה, ו בנפסכ תחוט סטוח אעמק, אלאהתרם הוא אלאסאס באש יתקון אלחובב בלא כופ.